اه لو عندي صديق ما تحصلش على وظيفة اه حننصح أكيد إنه يطور المهارات ويتعلم أكثر في مجال تخصصه وياخد دورات تدريبية، اه ويحاول إنه يحدد سيرته الذاتية بالمهارات والشهادات اللي حتحصل عليها، اه ويحاول دائرة معارفه وعلاقاته المهنية اه باش تكون عنده فرص أكبر للحصول على وظيفة.